أكتر حاجة بتضحكني إن كان فيه برنامج بيتعرض كده على التليفزيون اسمه مسرح مصر وكانوا بيطلعوا يقولوا نكت كتير جميلة وكانت بتضحكني و كانت بتضحك العيلة هنا يعني كانت بتضحك بابا وماما وأخواتي كانوا بيقدموا حلقات مختلفة وكتير جدا كان فيه منها عن الجواز وكان فيه منها عن الكريسماس وحاجات كتير مختلفة.